Dziꞌk nak pat xc̲h̲oꞌbnis ye palom xc̲h̲oꞌbnis mginn xc̲h̲oꞌbnis, ngolc̲h̲ek xki xc̲h̲oꞌbnis, man ki nak xki sia xc̲h̲oꞌbnis xnusa sia man xki x̱iꞌk nak yor x̱iꞌk nak pat diꞌltsa chugdama xiꞌl man xnusa sia man fwer giab man, man knu xc̲h̲oꞌbnis ye gans xkakga xnusa xc̲h̲oꞌbnis man ki, mec̲h̲na xc̲h̲oꞌbnis man knu, nak man pat nak man tand chugma xiꞌl dzekna kwasaga man ki, ic̲h̲ë man knu xc̲h̲oꞌbnis, <noise> palom, <noise> dzingr nak man <noise> xc̲h̲oꞌbnis.